<hesitation> utamaduni waboowa sana, musinga kori woomfundisha kilangi, namuheni arikuje mkalusika kilangi kusina na muntu tanga hamna, ukahakikisha mukeere vyboha bila na unamuheni yootanga chee mulusikire akaendelea tanga dunichere yadoma.